E yalle e batanan fecce fere-fere, ko hawri lati faɗo, faɗo ni faɗe meɗen e sede e wodi fade gure, e wodi faɗe roba, e wodi mukkuje, e wodi chorke, e wodi feffeje bo. Faɗe muɗum ɗe bowuɗen e wodi gurol muɗum e wodi roballe, goɗɗe fu hono leɗɗe kan waɗirte e ley muɗum e wodi tokkinde muɗum sokirte ɗun no'iite takke, ewodi lefol dongol e wodi to yaɓete.